Raha ny namagny marigny azo ilazana azy mety eo eo amin'ny telo akeo, satrià, oh io namagny io tsy dia atao maro be, de amin'ny taonan-jareo magnodididigny aminy maha mpinamagna zay mitovy promotion; manididigny eo amin'ny roam-polo taogna eo, misy ny roampolo taogno, dia araiky zay roa amby roapolo taogno, raiky zay dimy ambiroam-polo taogno <noise>